Ses propi 'na brava amiza perché m'giüte sempre cant cuandi l'ai da buzugn, ven-e a ca mia për giüteme cun mi maznà e t'volu propi bin perché ses propi 'na brava persun-a, gëntiela